Edhe pse thuhet që tomli i tërshanës ose tomli i sojës nuk munet mu qujt tomël përnime për shkak se nuk vijnë prej kafshve, menoj që kjo osht gabim edhe nuk pajtona me kët fakt. Edhe pse munen me than që prodhohet n’mnyra ma artificiale edhe nuk prodhohet natyral, ajo prap i përmban t’njejtat veti ushqimore.